Binata paling dahu kaikure, sawa, ica kai ba sawaka, di edasire bune ya na sengge lalop kere, se toi aupun sawa ntene pa rai ku tidisa ku aka sawa. Sawaka, mandawi kai dahu sawaka wunga toi, uma kan kompe tolo, kompe tolo, mboto fu'u haju, mboto fu'u o'o ntoi nani, fu'u o'o. Eda sawa, sawa kafo wunga caru lampa e wara lalo pa sawa tatando, elina foo. Na dari ede dahu sawa sampe ai nain ake, ma nggahi dou sawa ra ntadina waura mau, e ntenep tidisaku, dahu sawa. Bune bune ma ngarana sawa re wausi sekali notona au walipu wara racuna, edepa urusan made mori, sawa. Ica kai sawa, wawi, perna ku lao batu aka nggaro, dei rasa, dei dore ne'e doro, eda wawi, gara garan au, pada hal wati si kanggica kaluarga doho re wati au au na. Pala kanggica kadahu na, langsung sampe aina ake, eda deka na wawi wancuku dahu ku, nae nawa <hesitation> edena wawi. De aim nggahimu bude edasi buaya pa harimau edeni, buaya harimau tapikan ede wati wati mboto rewo turu karawinya aka rasa doho, bune buayakan edamu aka sori eni moti doho ede, patisi mpa'am ta edere wati bune bunen. <hesitation> bune harimau rau aka waran aka sumatra aka doro doro ma mbui mboto fu'u haju doho, jarang di edani tapi ede maloasre aina deni lao, ain deni lao, aka alam bune aka- aka doro dohon. Maringa si elina do'o toip karena wati wara harapan mori wausi deni lapom siadoho re. Do harimau kone watipu edak, pala wara sabua binata diedasi dahu labo buneya, sampu di edae komodo, komodo, komodo samap bune bune buaya, pala komoda ka tadanre aka asanre sampulah, sampu na makanya karena mboto ai bonto fu'u na supue. Ede aka asa komodo ka ma, komodo ku ruana, edas ti dihi adeku eda komoda, tidihi adek, ica kaiba sawa, ede edeni komodo, wawi, buaya, de harimau, na ede <hesitation> wati dihi adekure karena sia dohore <hesitation> na loa ndawi made ndai bae ede- ede lalop, bune saware noto dekan saat edere watisi rocin wa'am uma saki ato watisi roci urumre de lampu ulur ndai, sawa. De, ain nggahimu komodo, komode re ti dihi poda kai adekure karena wa- wara doum tua lenga lao ele komodo, wunga london aka uma, aka hidi maru kain ta'akani, langsung ngengeb komodo edina, ngenge ba komodo edina, mbora edin saparo, sedompo mbora, yam sempat mbuipu laona mori, pila nai nggorip ede- nggorip ede lampa ulu, itu. Na dari edasi pahu komoda, au walipa asan de sampue. Wawi, wawi ncuwu, wawi ncuwu kan. Sia, porona bau tangara kai wawi ncuwu karena sia edasi dou baurusan ndawi dou ncuwu, ncora reron dou ese doro, wawi. de buaya re ya bahayani, dahu tapi tapikan tip iuku eda langsung aka hidi hidi ma ta ari lua ndede, paling edere bune aka kebun binatang doho edep ma eda.